مشروبى المفضل هو الشاى تحضيرة اول شئ اضع الماء فى غلاية وأتركة يغلى بعدين أضع كيس شاى فى كوب وأسكب علية الماء المغلى بعدين أتركة يغطس شوى علشان يستوى وأضيف السكر حسب الرغبة لو أحب اغير شوى أضيف شوية حليب علشان يعطى طعم أطيب